في البداية عادة أستيقظ في الصباح الباكر حوالي الساعة السابعة أو الثامنة، بعد مصحى أول شيء سويه هو أشرب كوب من الماء، أو الشاي، عشان أنعش نفسي، بعدين أبدأ يومي بالشغل، أو الدراسة حسب الجدول، وبالنسبة للأكل آكل عادة فطور خفيف بعد ما أكون فايق من النوم، ثم الغداء في الضهر حوالي ساعة واحدة ،أو اتنين ،والعشاء يكون بعد المغرب، أما بالنسبة للنوم ،حاول يكون في السرير بين الساعة إحدي عشر لإثني عشر.